Nisy ny fiafarana de nisy ny fiandohana. Zany hoe nisy ny nanamboatra an'zao tontolo zao de misy ny tompony tsy maintsy maka an'zao tontolo zao, ny zavatra hoe atao de ny mivavaka, ny mivavaka, mivavaka hatrany.